ऐसो क्या हुई गई की पानी ढेर से छलनो। पानी तो कुए का एक नंबर रही। कुए का पानी पी लो कुए से निकाल लेनो। जब थकी जावत तो कई छे कुए में रात में ना शाम को जब गर्मी रहीच। तो ठंडा पानी निकलो छह। तो पहाड़ी पे से डाल लू बालटी, निकाल लेनू। गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी लू, गर्मी में पसीने से तर बतर आवा अपनों खेत मे से अपनो पानी पीवू। औ का सा क्या होयेगो, शरीर की छेत्री भी अपना रहेगो न्ही। सब परेशानी, मुसीबत सब के सब एक साथ आवा। अपना आराम से रहवेंगा, अपना मन कहीं भी जाएगा, प्रफुल्लित